<noise> Mi me day yahugo lesdi Singapor amma mi yiɗi mi ya pellel may. Miɗo laara haa fina finay maɓɓepellel may voodi, mi ɗo ya-miɗo laara nyamdu maɓɓehaa fina finai taman velay, nyamdu maɓɓevelan. Mi yiɗi mi ya luumu maɓɓeheba mi sooda ko mi yiidi, soodan limse, mi soodan pade, mi soodan yeri, mi soodan kuje fer fere.